والله عاد ما ادري انا ما كنا نربي الكلاب عندنا لان الكلاب طبعا ما يحتاجها الا الشخص اللي عنده حلال وعنده غنم وابل او الشخص اللي عنده بيت كبير يحتاج للحمايه هو يربي الكلاب لكن انا ما ربينا الكلاب وما سبق ربينا كلاب وما يجوز انها تكون في البيت ابدا عشان كدا الحيوانات مضره ما يجوز انها تكون متربيه